يا حبيبة بفضل احس بشعرك مع الاستيقاظ تدريس صعب فعلا. بس عندي لك شوية نصائح قربي تنامين بدري وتبتعدين عن الموبايل قبل النوم. هالشي يساعدك تصحيني مرتاحة. لما تصحين حطي لك منبه بعيد عن السرير. عشان تضطرين تقومي. وبعد شوية تمرينات خفيفة. او تشربين كوب موية. يخليك تصحين اسرع. ومع الوقت بتتعودين يا حبيبة أقدر احس بشعورك مع الاستيقاظ تدريس صعب فعلا. بس عندي لك شوية نصائح جربي تنامين بدري وتبتعدين عن الموبايل قبل النوم. هالشي يساعدك تصحين مرتاحة. لما تصحين حطي لك منبه بعيد عن السرير. عشان تضطرين تقومي. وبعد لو تسوين شوية تمرينات خفيفة او تشربين كوب موية يخليك تصحين اسرع. ومع الوقت بتتعودين.